Ñukuñona kóo iná na kudi xhachí ka mejor iná xhí ihá nakú vee na kojá, vulú ján ñá tén ininá xhichí yenján no mesa yejan ñá ladó tí uju <hesitation> nanian dojan ihándo jan ihá no mesa.